أعتقد إنو الأطفال في الوقت الحالي يمكن إنو يكونوا سعداء لكن هذا يعتمد على الظروف المحيطة بهم وسائل ترفيهية حديثة وألعاب إلكترونية تجعهلم يستمتعون بأوقاتهم لكن ضغوط المدرسة والمنافسة يمكن تسبب لهم قلق بالمقارنة مع الأطفال قبل خمسين عام كان يمكن إنو يتمتعون بحياة أكثر بساطة حيث كان اللعب في الخارج والأنشطة الجماعية هم السائد لكن الحياة الآن أكثر تعقيداً لذا السعادة تعتمد على البيئة.